<noise> Waaw ñin suñ kër dañ dee làkk different language: dañ de làkk olof, dañ de làkk pol, dañ de làkk soose. Te man naa wax ñeenti nit ñuŋ foofu noonu, ku ci nekka rekk am na làkk yoo dégg. Man dégg naa olof ak pël. Suma rakk bi dégg na olof, soose. Suma rakk dégg na olof ak bàmbara. Waaw te ñoom ñi dégg bàmbara noonu walla pël yooyu, ñoom ñépp dégg nañ pël encore, te dégga nañ olof. Waaw different language yooyu moom miŋ fa. Four people ñu ŋi foofu yoo xam ne, ku ci nekka rekk am na làkka boo dégg. Am na tamit ku ci dégga araab. Sama rakk, am na boo xam ne araab dégg na ko maanaam five language daal miŋ fa yoo xam ne dañ koy wax ci kër gi yu uute.